Gataas guñéén yo yoomé aw bémojul maal ubang, uyu nu béñuwaar nukando maal, nukando waañ wawu ufaak nuŋorul éséfuno miin ulogos, ugoréén waañ wawu jaraam ubaaj éséfuno, nujook nak upirij, aw gapirij jaraam waañ wawu usét.